<hesitation> ما بذكر الحيوان الغريب الصراحة، لكن <hesitation> لله في خلقه شؤون مثل ما يقولون. لأنه <hesitation> فيه <hesitation> حالنا <hesitation> حيوانات <hesitation> وكائنات وايد غريبة نحن ما نعرفها ويمكن ما قد وعيناها و يمكن لو وعيناها أصلاً راح نستغربها. لأنها بتكون مختلفة عنا ومختلفة عن الأشياء اللي بنعرفها.